Äjtyän mespatät cepillo wa'tyän ntzeu äjtyä ntätz, ja'kutyä nämpujtu ku'tku tzä'yajpapä jojmä, ja'kutyän limpyatzäjku äntyänh anhnanhka, äjtyän ntätz, mespatät cepillo jo'ku jo'k, mespatät menaktyiyäta'p, tukänyaktyiyäta'p jamoji, ja'ku jana infectatzäjku mas äjtyän anhnanhka wa'ku limpyatzäjku äjtyä ntätz, nkojtapyatät pasta jejtyetät limpyatzäkpa, y wa'ku limpyu ijtu äjtyän ntätz, wa'ku jana nya'ijtu mal olor. solo creo.